﻿toh gi ɗii, gi ɗii ma jaga leleenuu ancai ma yratu. da ancai kata, kaleewai iko dage kadumi ka manya maduka mazu fama kaka'i daman rekayee, ka gudula-gudula fa canka inaa tefa, ɗ aci anga wane amuu, kale ka tamta zunubee, toh amman doo, mugonan sukaye, toh manaa kare madimun, dimun ka sassake- sassake mabee rereko dabu rere-ayan kaga matu, do kasaka kalo zagau sa yau, amma ancai da kutube ancai do ka walakare nanta lewie na tama a'aa, aye ye nna bai dole sai mu walankau nu'yann nauuma bature toh ma bature 'yenkuma dama dukka man-yibee, ma bature na kakati- kakati ne too amma kana ma rere amma ka sassake ayan ka sassake abuu yaneka ya ɗ a kayee, lewuu seku, ya nanga ba2aa, lewuu seku ya nanga ba2aakai ko lewuu ko duka katu kau kajawa ka iina ka saiko, ka 2u ɗ u zukau, to kan do sanyi amu, har naa ga2ee, mantau ka- kalee jaga ledi da muka - ka2ee ka tanka dama ka yetuu yee, bai rere-bai rere ayen ye. ﻿nanta lewu, ka ika kawayee na guwata ikwarsumaa, na guwata kwarsu da to <hesitation> lewu ka lafiya bee nda mu wali mu 'yan sarun ma bature ni- eekatun ma rere, bai rer kuwa, e-ka miya to kawa ba bu ma kirkiyee zai tantau da di cima bedantaci ka bai rereye, kawa baba ma kirkiye bai fa na cewa doo na uleeta a gii ma bature yee dukko kwayinn, dukko-wayinn duko duka jammaa sai ka ნura tukau <hesitation> kanaa mukauu ika amfanii bee, ammann dimun muu, musaka ნu bulatumu ajewu bay bu ნa katu.